زینه د دې لپاره کار کوي چې: لوړو یا ټیټو ځایونو ته د ختلو یا کښته کېدو اسانتیا برابر کړي. په کورونو، ودانیو، مغازو او د کار ځایونو کې وکارول شي. کارګرو ته لوړو ځایونو ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. یعنې، زینه د ختلو او ښکته کېدو لپاره ساده او ګټوره وسیله ده.